أختار أكون سمكة القرش, القروش معروفة بقوتها, وهيبة وجودها في البحر, ما حدا يقدر يقرب منها وتسبح بكل حرية في المحيطات الواسعة, وبعد القرش عنده حاسة قوية, يكتشف الأشياء من بعيد, و يقدر يتحرك بسرعة, وبشكل انسيابي في المويه, تخيل تسبح تحت سطح البحر, وتشوف العالم البحري بكل تفاصيله.